أكثر شي طريف حدث لي كان يوم كنت في رحلة مع الاصدقاء. وكنا نلعب كرة القدم. وفي لحظة كنت رايح اركض وكنت متحمس لركلة قوية. لكن فجأة تعثرت على حجر صغير وسقطت بكل قوتي قدام الجميع. الكل ضحك واني نفسي كنت ضاحك من الموقف رغم الاحراج في البداية. بس بعدين ضحكنا كلنا وصار الموقف يذكرنا في كل ما التجينا.